mweri a mweri oambere, mweri jwa kairi mweri jwaa jwa ithatu mweri jwa ina mweri jwa itano mweri jwa itantatu, mweri jwa mugwanja mweri uwa inana mweri jwa kenda mweri jwa ikumi, mweri jwa ikumi na jumwa mweri jwa ikumi na ijiri.